Bines lafin dagar birria amo anin tokotu kasa beka. bines sunen hankakaresa hankakares lafin dargu amo yani woni laman akii gurra sunin ijema sun uf durkaye isuntii wo uf dur ilale ilale dum yabete tanan dabra amo ini I'll hinqabuu dub bines an bek sunum kulea iskun hinbeku wo kadibin jirrat amo ka an bek hankakaresa.